<noise> Varavarankely matetika ny itoeran'ny vovoka ary maha-itoeran'ny vovoka anazy io a, de tsy maintsy mila diovina. Maka ranon-tsovony fanadiovana fitaratra ianao ari- araraka avy any ambony, diovina tsara de sasana, miverimberina miaka-midina eo. Ary avy eo a, averina amainina tsara am'lamba na am'taratasy fotsy araky ny fomba zay tsy hita zay maharatsy azy.